Sokni sokni amaun yak ifnai nai i dan ilak ni esan i a asayaya maun iseu amra kala tana maun ni ra maun sampe hala fole balara dena maun i kabalan neam yati nea yaka amau araya mana masiu seuwaraya ma yanga maun nika muna bala hua tefoli me tara aifese foruk ni e nita ce o te esen balahoten huwen se fito wetei ta yakif ne nai seu sefu kebele kebala lafole am tumrai femeun am tukam raka karya namaun ne amra ufemama tuya ya maun am lohok amem falahuan amlak tafem hamsasamarau ufen mama tuya man amarif nainem see selakho esen e seusewan maun seunna ezen toat toemeon i inau esenemeon se seoleloi ho lalakai namaun sisewa o holo mara mama tuya ya maun Tefea maleu am uti lohok amra sia mamai kabalan niam hamsa sai yak kabail nawia kumusasaholo sasama rauf e mama tuya maun amreif nene me se seu seseu sefu leo sehala fole sala fole leo amala fole adamam am ote hel lakai na mele holo